هأختار إن أنا أكون طفل يعني <hesitation> أنا بحب الفترة اللي كنت طفل برئ فيها حتى لو كنت سذج بأخطاء معينة بتصرفات معينة بس ستيل لا زال إن هو ده بالنسبة لي أفضل.